Lee aike birthday apakogipio nagai tee aike tumu omi arugakaaguo, tee aike tamu ama-amanoko toi arugakai, nagai ee muuro omi toi arugakaro gu mm taa logomma birthday apakoinapio tee lomoro tee toi turugeitu upuine, lomoroi toi turugeitue upuro ngurai logomma birthday an-apakoingu. Tee aike paake tapuramoi nagai ee aike paake toi orakai, tamu-omi toi arakai tee lo mani tokoinamoi, toi orakai tee aike ama-amanoko paake toi orakai. Tege lomoro noke tee mm isigougiira upuro toi logomma oke tamu apakoinai, apakoinamoi tee toi ang-akaruo-inai. Toi anakaruonno taa lo lan-laregoinai. Taa logomma min toi lanlaarekoinai anakaruo-mmo. Egu mm tee toi maumoriro punpuku-aipumo tee aike amanoko anapagakamo toi logomma tama apakoinai, lo taa kunai tuntugu apo, nagai ekio toi tainai, nagai ekio taipanguo ee kuanai tuntugu Ekio toi min-mina-poinai, toutou taitainai ee muuro kugu ogo ekio apagorogu moo toutou siporotorai agai toi opou kkuga tuitui. Egu toi tee ako logomma tamuang-apakoinomo lagu ako ekio nkei. Iko tee ligomma aike apo tee unge sinto apakaguoi, touno lopa mkegui tee tamu an-apakamo lagu nkegui.